أهلين بيك شوفي السيارة هذي هي الأفضل في السوق، إقتصادية في البنزين ومريحة، مميزاتها في الأمان تبارك الله، حديثة حتى الأسعار ما <hesitation> تنجمش، تلقى خير منها، تحب- تحب من دورة بيها، ونشوف الفرق بنفسك.